Ngomi mane oka nako okia musim o kobo de o besaka mena ada punya perbedaan nako mulai yanuari sigado <noise> yanuari februari maret april mena musim besaka mena musim laor sigado mei a sigado juni juli agustus septembe sigado mene o <hesitation> no oktober november mena musim panas mena adalah keadaan cuaca ngomi mane oka ocuaca mana terbagi dua nako korimie itagi mena mulai ya yanuari februari maret april mei mei mena okia idadi berhenti okoremie sedangkan mulai dari juni juni juli agustus september mena okia o musim koresara musim selatan amaena keadaan ogo nako dodoma.